<hesitation> Ilana pasipaora: raha ohatra anao gasy ohatra anao gasy andeha avelagny, igny zany a solon'ny karapanondrom-piregnena anao igny; fahafantarana anao, mombamombananao ziabiziaby zany agnatin'igny akao, avy akaiza anao, zovy anao, zanak'i zovy anao a, de <hesitation> <hesitation> misy sarinao mipetaka agnatiny. Fa raha ohatra hoe <hesitation> am'tany maha-gasy anao zany izy a <hesitation> mety koa igny soloàn'ny soloànao karapanondronao.